Deria bur e mi muremurin a ko kikin ngan mi ti an bu mai, sivunan i tangas vorvor kalai i tete ngene ian mi kapinots vat na vakalaia no ini dse geit, ai te deria geit ta te mo ngan mi nires tangas mo kalai tei ne. So geit ta taria va bu mandar go ta mo nge deria mi tino simi niu tangas mo ngasngas se geit tangas t'lekara geit vakalaia geit simi sait simi varange mi sa, mi niu i tangas tsor niu evoi mandar kes i tangas tsor niu, bu sa palan an i tangas tsorkia sivunan vevemuer ka na tu ta si me nas niu, tete vane ken ka niu ka mei a di tete mi kende i peken a bu niu simbu mai mane a it te deria va akap a de mi ni mi mandar, a e kinan ma e taman do kap nge tsorke men kamba ni niu va teme vene ini so gito te ngas tsenge va mi sana kain saun kapinots, mi niu a important se geit ngas te va geit ta tlakiran suria mi. Tino tangas mo kelei sen i mi kamber se i geit te ngas tlakiran, so o lalro vakoit ngan mo ngan, kap ko kap niu, evoi mai keskes ai tangas tsorke evoi mi kamois, evoi mi manadr vour, evoi mi labat vevin at tangas tsanga va malan ni va e tangas vakalaia e natu vevemuir va ken ka ni niu o men ka ni bu, a bu san san nambaut, bu fruits nambaut, go tangas tlakiran va go ta tsanga bu fruits di ta saun va kap ka mai te mi vene ka kapinots ken ka mai mane a dit tete me rengen a mi putu a te ko bat se geit simi kominiti, mi kominiti a ko buruk, sivunan git ko saun geit ko mi ngan mi bel hevi, so i tangas tsorke, i ta vondonme e tumbu, o e natu bu va ta leong teme vane niu ese, evoi tangas tsorke va sei so i tangas poro malan tedi malan te ian, 'ee' are mi puk stori mo malan an kava malan te ara oit malan mo, sivunan e geit, geit tangas tlakiran va e geit bu mei, ko te ti suvei suria bu kapinots di ta mon. Nge mon ngasngas mei geit, a malan ni geit ta mo vaind it te deria bu mandar ne simi kerot, u ta ngas tsor niu o go tangas was i ve, go tangas mo malan go tanga mo vaind a go ta veis malan te an gamisa te ate bat malan te ni di te me keri gei na vakoit malan ne, na vakoit vasangan va geit tangas lakiran va i tangas tsanga o itangas tsanga man ka ta- u ka vevin o ka natu va itangas tsorke man ka niu i aron o man ka bu o man ka sa an, na vakalaia vevemuir ngan e i ta leong, a e ia bur tangas deria va tuktuk e ia bur ta ba bur tsur vaute rakot ngas malan ne ngas sim taim geit tanga veis rakot na ra por niu, evoi lakiran va i tar tsor ne ko niu e lakiran evoi mi asou a mo sim niu va evoi mi ass man sim niu i tangas mon ngasngas malan ni. So geit ta ngas lakiran bu kain kain Mai di ko was na disturbim nge geit simbu kain kapinots malan ne ve gi ta ngas tlakiran va bu mai di kenda kenda, di lalron mi kapinots mi varang va important te i mede di va di ta tsanga malan va e di bu mandar vour di nge lakiran bur kava di ta tsorke medi tsar niu. So are i be mo mi puk stori be mo te na vakaleia no i ta rakot, va i ta was evoi kese i ta tsanga va i tangas tsorkia bur ko ka saun ko kaba natu ai na ve tsang vono o na soa ko ka vono, evoi t'lakiran mi ai misa a creatim ngan mi vono va mi vono ta kelei malan ne mi vono ne o ta mo i aron, mi vono tangas kalai te before e ta mutur kelei va e ta mutur tsokor i kapoit na pan, tsanga ka tsentsang e i sim kamber va tlakiran i ta mon i tangas tlakiran geit tangas mo nge dengeria bu mai ne, ne go tamgas mo Aron ini mi saun are i be mo puk stori na vakoiti geit va na vakalaia geit.